rab bi gën a sawar ci guddi gi <hesitation> bukki bokk na ci <hesitation> li koy sawarloo moom lekk la. Moom bu amee lim lekk rekk walla lim yaakaar rekk walla li koy xeeñ day sawar di yuuxu, di dem. Bokk na ci rab bi gën a sawar ci guddi gi.